Ñy fandehanany ñ'olo lavitsy mare, aminy zao fotoa zao, nohony ñy taloha tsy raty, ñ'antony: -Miala lavitsy ñy adin-tsay teña no mba miala voly, manahaky anizay ñy fahaizan-teña, miaramonina aminy ñ'olohafa mihoatsy an-teña ;manahaky anizay koa ñy fahaizan-teña ñy liliny ñ'olo noho ñy karazany ñ'olo hafamisy mbañy, fe mila mitandrina avao koa teña, aminy ñy fiaiñan-teña.